Raha ny kolontsaina avy ao Inde ndraika ny zavatra hita sy fantatra dia tia manompo Andriamanitra isan-karazany zareo io. Dia rehefa amina resaka hanina ohanina ndraika izy dia tia ma- mihinan-kanina amina resaka épices épices no tena fihinanan'i zareo. Dia izay no kolontsaina avy any Inde.